Kindu kiria mendaga. kana kinaengia ngiaria na arata akwa kana andu aria engii nimenda kwaria jokes niundu naria jokes. nicimindagira gikeno ikathiriria stress na ikambiga nimukeno. Wa kairi guti ndeto sia mundu tukoragwa tukiaria. Ukerwa uke worie uria tukwaragia. Koguo ni muthako usio mukwaria vau. Na muthako usio nduraria uroro wa mundu na nduretanwa na vandu fulani. No ni vau kwo vau ukinauma vau wina thayo wina gikena na mukiuma vau mutai na eeeh what Stress. Mukiema vau mwi agima mwiri ana akiri na mukinengererwa miaka ni ngai.